في أحد الأيام كانت هناك أميرة عثرت على خريطة غامضة في جصرها، الخريطة كانت مليانة رموز غريبة، كانت متحمسة تكتشف السر و جررت تروح في مغامرة ، في الطريج واجهت تحديات و صارت تجابل أصدجاء جدد، و في النهاية إكتشفت إن الكنز مو بس ذهب لكن كان الكنز الذكريات و التجارب اللي عاشتها.